Noi- atao oe GPS de fitaovana elektronika izy io ahafahana mamantatra ny toerana misy ilay olona iray, na zavatra iray raha toa ka misy ilay GPS izy. Ny fomba fihasany izany de natao itadiavana zavatra tsy hita itadiavana zavatra very na olona io na zavatra.